ནི་གིས་ཡིག་ཡང་ན་ནི་གིས་ས་བཅད་ན། ཧ་ཏོག་ཀ་མ་ལས་མ་ར་ནམ་ལ་ལ་མོག་སྟེ་གི། ཡང་ན་སྣི་མ་རྡད་རྗི་ཐེན་ན། གོ་ཐང་པོ་ནག་མེད་ཅི་ལག་གི་ཏམ་ཆ། ཀུད་ལ་མཁ་པོ་ལ་ཁངས་སྟེ་པ། ཨོ་ཥེད་གི་གེབ་ལ་ནག་གོ་མགའ་ཀ་གི་ཏམ་ཆ། སབ་ཅུག་ས་ནི་ཨོ་འདེ་གྲུབ་ལས་ནག་སྐོངས། ཏམ་ཆ་དེ་ཅུ་ལོ་སར་ཏ་འདེ་ལབ་ཏེ་ལབ་ས་ཨིན། དེ་གི་གྭོ་ལས་མི་ས་ན་ནམ་ལ་དི། ཁ་ཏ་དམ་ཐེན་པོ་ཁ་ཏ་ལྷག་བོ་དེམ། ལབ་ཏི་གིས་ས་ཨིན་ནག་ནེག་གི་ཟད་མ་ས་ཅན་ན། ཏེ་ཁ།་ནུག་ལོ་ཡན་ན་ཀད་ཕར་ཏ་འདེ་གི་ཐེ་ས་ཨིན། ཐན་ཆ་ནམ་ལ་ར་ཐམ་གི་ལབ་ཆའི།